қазіргі тоқалдың жөні бөлек
ол екінші әйелі емес көбіне отбасылы азаматтың ашынасы ретінде қабылданып жүр
олар байлықты көксейді ме әлде махаббатқа зәру жандар ма бірге анықтап көреміз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бүгін ыыы арамызда қонағымыз отыр
бетперде киіп алыпсыз ыыы сіз тоқал болғыңыз келетін ыыы жан деп естідім рас па иә неліктен
мен өзім ііі екі рет ер азаматым болды
ммм екеуі де тастап кетті аяғы ауыр аяқ ауыр қылдырып
қазір балаларым менің қасымда емес
балаларым үлкен ұлым қазір больницада жатыр
қалалық ммм балалар больницасында
ааа егіздерім дом малютка балалар үйінде жатыр
яғни өзіңіз ол балаларды асырауға әзірге мүмкіндігіңіз
қазір өзім асырауға мүмкіндігім жоқ өйткені тұратын жерім жоқ нақты мхм
енді өзіңіз тоқал болған кезде сонда қандай мақсат қойып отырсыз өзіңізге не үшін
асырайтын ер азамат болса
сол жағынан қорқамын бір жағынан тоқал тоқал болсам да бір жағынан қорқамын да тастап кетеді ме деп тағы да мхм
сіз сіз онда ол ыыы отбасын бұзуы мүмкін ыыы
заңсыз әрекет екеніне өзіңіз қорықпайсыз ба одан жоқ қорықпаймын м
енді сіз өзіңіз бетперде киіп алыпсыз
яғни тоқал болғым келеді деген сөзден ұялып тұрсыз ғой сонда иә
жалпы неге ііі тоқал болу ұят болып тұр сонда
студиядағы қонақтарымыз қосылайықшы
оның еш ұяты жоқ
тарихтан қарап көрсем ақан сері ақан сері ақтоқтыны білесіздер иә
ақан сері елу үштегі ер кісі үлкен кісі
ақтоқты он алтыда ыыы
ы біржан сал елу үште ләйлім шырақ он алтыда ол да
екі екі қыз да елу үштегі екі еркекке ғашық болған
байлардың қыздары өздері өздері сұлу көркем
жігіттерің жаңағы талып құлайтын қыздар
неге олар өзінің әкесімен жасты кісілерге ғашық болды
неге солар оларды сүйді
мхм өйткені ііі әйтпесе тиемін десе жігіттер көп неше түрлі нар жігіттер сұлу жігіттер көркем жігіттер
бірақ олар қаламай жаңа әйелі бар бала шағасы бар немересі бар кісілерге ғашық болды
ммм бұл біздің қазақ әйелдерінің сол кездегі қазақ әйелдерінің і ой тереңдігі өте ақылдылығын білдіреді не себепті
өйткені ақан серіге тұрмысқа шығып одан туған ұрпақ ақан серінің ұрпағы болып саналады
ммм яғни тарихта қоғамда қазақ қоғамында оның ұрпағы атақты ұрпаққа айналады
міне ол бір екіншіден сол кездегі қыздар ол қыздар бүгінгі жігіттің ы бетін емес жаңа жылтыраған бетін әйтпесе ыржыңдаған күлкісін немесе әлгі спортсмен болғанын қалаған жоқ
олар ұрпағын ойлады бүгінгіні ойлаған жоқ
а қазіргі қыздар қазіргі басқаша сосын қазіргі қыздар міне сол кезде қанында бар қазіргі қыздар қазір тұрмысқа шығыватыр солай
анау бала шағасын және екінші болып үшінші болып шығыватқаны сол
өйткені ол қандары ол өйткені ертеңгі күнін ойлаватыр
мына қыз да ертеңгі күнін ойлап отыр айтқыңыз келіп отырғаны ол бұрынғы замандағы жаңағы серілерімізді айтып отырсыз
ол серілердің мысалы екінші үшінші ыыы әйел алуға ол кісілердің мысалы былай қарасаңыз жағдайы да болды
ол кісілердің атағы да болды
ол кісілерге ғашық болмайтын ыыы мысалы әйел заты болмады
а қазіргі заманда қалай
және міне мына кейіпкеріміз келіп отырған жоқ па
тығылады жігіттер үйлеріңізден кетесіздер
басқа жерге барып бала жасайсыздар әйелмен ойнас жасағанға жақсысыздар да екінші әйелге келген кезде өз әйелдеріңізден шыға алмай қаласыздар
сіз ең бірінші еркек екендеріңізді жанұяларыңызда дәлелдеңіздер
жанұяңызға беретінін беріңіздер
әйеліңізбен ақылдасыңыз
мен екінші әйел алуға қалай қарайсың
мысалы неліктен екінші әйел алған
өйткені жаңағы егер де ұрпағын жалғастыра алмай жатса сіздің ұрпағыңызды үйдегі әйеліңіз алты ұл тауып отырса сіз неге барып екінші әйел аласыз
қазіргі біздің қоғамымызға байланысты
бұл жерде әйел адам емес өздері дайын емес
мен өз жолдасымды керемет құрмет тұтамын
бірақ ол кісі екінші жанұяны жаңағы бағуға өзінің і несі ііі шамасы жоқ
мысалы ол кісі келіп менімен ақылдасатын болса мен рұқсат берер едім
өйткені осындай болып жүгіріп жаңағы жүрген қаракөз қарындастарымыз неге бақытты болмасқа
неге менің жолдасымның ұрпағы көп болмасқа
алла тағаланың берген екі ұлы мен бір қызымыз бар тәуба
бірақ ол кісіде ұрпақ көп болады деп мен ойлаймын
мен басқа семьяға жанұяға ешқандай тіл тигізбеймін екінші алған әйелінің де балалары болса
бар болса болсын мхм ондай ондай да жағдай да бар біздің ыыы жаңағы туысқандар арасында
ол бала менің үйіме де келеді мысалы үшін жаңағы туғандардың екінші әйелден туған бала біз бәріміз ол баламен араласамыз
әйелдер бір бірімен араласпаса да балалар бірі бірімен араласып жақсы болып жатыр
шаңырақ шайқалмау керек ол әйел біліп отырса да екінші әйелі бар екінші баласын асыраватыр ол жаққа да барып жатыр
е бірінші әйелі үндемейді
өйткені өзінің жолдасын құрметтейді ммм өзінің жолдасын бағалайды
керектісін ыыы жолдасы әкеватыр
бірақ және бір ақ баламен ғана шектеліп қалған
еріксіз может еріксіз шығар ішінде
иә еріксіз жаңағы екінші ана жақта бала өсіватқаны үйге келіватқаны өзінің баласымен бірге ойнап жатқаны еріксіз тамақ береді
менің көзімше еріксіз тамақ береді еріксіз қабылдайды
мен сөйтіп мен мысалы сөйтіп ойлаймын
ол ол ер азаматқа байланысты
ііі екі екі азамат ешқашан бір бірін қолдауға мен ондай ондай жайттар қазір әрине көп
бірақ ыыы дәл біздің көзіміз жететіндей сондай бір бірін сыйластыққа әлі ешкім жете қойған жоқ
қазақ халқына қазіргі айтып отырсыз ғой заманауи қазір і екі әйел бір әйел тіпті өзінің еркегін басқа біреумен бөлісе алмайды
ешқайда психологиялық тұрғыдан да физиологиялық тұрғыдан да
одан да онсыз да осындай қиын кризис кезінде таңертеңнен кешке дейін жүрген еркек жұмыс жұмыс жұмыс істеп ақша табамын деп баласын асыраймын деп жүрген кезде қалай ол ыыы екінші отбасына жете алады
қалай ол бірақ оған онымен шектеліп тұрған жоқ қой
жай айтамыз иә
мхм мысалы жылына жүз елу жүз елу ыыы жаңағы тастанды бала бар деп
жүз елу бала емес бұл айына жүз елу бала тастанды бала
көбейіп отырады оның бәрі
қыздан шығып отыр ғой мына баладан
бұл баланы үш баласымен ешқандай азамат осының балаларын асыраймын деп тоқалдыққа алмайды
ол тоқал алатын болса сұлуын жақсысын таңдап алады
даже еще подумает бала тумаса екен деп өзінің баласы болса ұқтыңыз ба
бақытгүл апай біздің кейіпкеріміз қазір ыыы бетперде киіп отыр ол да сұлу қыз
жоқ вообще азаматтарды айтып отырмын ғой сол ана бетперде киівотқан тоқалдыққа еріксіз барайын деп отырғой
еркек тастап кетпеуші еді мына кісіні иә бұл қазіргі қоғам бұл ы қоғамда былай болып кетті ыыы
қазір еркек пен әйел тең деп қойды да сосын жаңағы әйел өзін жаңағы ы күйеуін басқа біреумен ііі бөліскісі келмейді
сондықтан келеді де еркектер келеді де басқа жаққа барып сөйтіп ы біреуді алдап кетеді ананы алдап кетеді сөйтіп сөйтіп жүреді
өйткені еркектің табиғаты біз жылқы мінезді қазақ жылқы мінезді халық
ал жылқы мінезді деген немене
мысалы ыыы мысалы біз ер ер адам әйел ііі ұстауға ұстау керек
бұл жерде де сосын ы иә әйелі болуы керек те
именно қазақ азаматының табиғи болмысы біз қазақпыз қазақ басқалар басқа ұлттар мүмкін олар әйел алмауы мүмкін ал қазақ алады
сіз бірнеше әйел алуға қарсы емессіз
мына өзің айтып отырсың ғой қазір алуға міндеттіміз деп иә аха ал сен ананы ала аласың ба ана қызды үш баласымен
ал сол ал бетін ашайық ал қазір біз бәріміз саған қосайық соны әрі үш баланың сауабын аласың
бұл жерде былай қазіргі кезде асыра деп отыр да балаларды
жағдай жасау керек деген ал бірақ жағдай жасау керек дегенді дұрыстап түсінбейді қазір
жағдай деген бай болуың керексің дейді
жоқ бай болу міндетті емес
бұрында қазақ аталарымыз жалпы мұсылмандар қалай істеген
қарап отырсақ енді дінге енді араласып кеттік енді бірақ та енді бұл жерде дінмен де біздің қазақтың қанында бар ғой дін деген
сондықтан айтайын дегенім сахабаларымыз ы сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейкумассалам бәрі өте кедей болған
олардың әйелі болған
ы балаларына да ақша жетпейатқан ыыы қара нан сен қара суға тәуба деп отырған
соғыста ыыы күйеулері қайтыс болғандарды алды жесір қалғандарды алды
құдай сақтасын мынандай ер азаматтарға мен миллион ағып тұрса да доллар есігінде табанында төсіліватса да бармас едім
бұрынғы заман бұрынғы тарихты қозғай бермейікші
баяғы заман мен қазіргі заманды салыстыруға келмейді
баяғыда оқуың бәрі тегін бе еді
вообще оқытқаны оқытты оқытпағаны байдан байға тиіп бала тауып отбасында отырды дұрыс па
ипотека жоқ несие жоқ пәтер жалдау жоқ кигіз үйді тігіп алды да қазақтар солай өмір сүрді
баяғыны әкеп бұл жерге шатастырмаңыздар
мынандай қыздарды алдап бас бауыр балалар көбеймес үшін мен өзім қолдаушы едім
егер де мықты еркектер болатын болса
ер азаматтардың ыыы мықтылығы несінен білінуі керек қандай көрсеткіш дәулет емес иә
мәселе дәулеттілікте емес ер азаматтың ақылдылығы парасаттылығы бірінші білімділігі имандылығы болуы керек
қазір біздің көп азаматтар сөздің шынын айтқанда бір тек қана нәпсінің құлы
әйтеуір жылтыраған қыз көрді ме болды мен мынаны тоқал қылып аламын болды дейді таптыртып тастап кетіватыр
бұрын біздің қазақ тұқымында болып па еді балалы үй деген кәрілер үйі неден
біз әбден азғындап дүниенің құлы болып кеткенбіз қазір сөздің жылтыраққа әуеспіз біз ойланыңыздар
бүгін мына баланың мына үш бала деп тұр ғой
осы үш бала жаңағы тастап кеткен ер азаматтың үйіне ұл ма қыз ба сенде
үлкенім ұл одан кейін егіздер вот сол үлкені ұл
ертең сіздің қызыңыз болатын болса жаңа мына тастап кеткен жігіт өзіңіз біліп танып отырған шығарсыз
екеуі бір бірімен үйленіп жатса сонда не болды
не болды сонда біздің ұрпағымыз
соны ойлауыңыз керек
егер де ұл таптырдыңыз ба сіз қайтсеңіз де осыны асырау керек еді
сіздің айтыватқаныңыз бір нәрсе ғой қарындас бір минут мхм
мхм кішкене айырмашылығын білу керек те
жаңағындай қоғамда ыыы мысалы кәрі қыздар бар жасыратын нәрсесі жоқ
ыыы отырған қыздар бар там или жаңағыдай алданған қыздар бар бір екі баласы бар қыздар бар
енді оларға да табиғи өзінің сұраныстары бар
олар енді ыыы былай көздері жалақтап әр біреуге былай қарауға міндетті емес
сондықтан біз егер еркектер нақты жауапкершілікті алып біз сол жағынан бастасақ жұмысты ол мен бір і нәпсі ііі қуып ііі жаңағыдай бір сұлу әйел аламын
жаңағыдай ыыы маған рұқсат бер рұқсат бермесең талақ деп лағып кетівотқандар бар ғой
егер біз қазір ойбай дұрыс екен көп әйелділік дұрыс екен десек сондай категорияға жаңағыдай талақ айтқыштарға біз жақсы зеленый свет береміз де
олар айтады болды міне қоғам рұқсат беріп отыр
мен аламын әйел мысалға сен маған рұқсат берсең бер егер сен менің разышылығымды алмасаң сен тозаққа түсесің деп миын ашытады
сосын ол амал жоқ әйел әйел заты бәрібір еркекке көнеді
сөйтеді де ол ыыы мақұл мақұл деп көніп қалады
а ол ол өз кезігінде бір рет сөйтіп қорқытып алған ол шын разылығын алған жоқ қой сын шын рұқсатын алған жоқ қой
бір рет сөйтіп қысыммен алғаннан кейін ол ертең оны да тастап кетеді ол үшіншісін де алады төртіншісін де алады
сонымен ол шіріген қоғам одан сайын шіри береді
біз просто ііі әр нәрсенің өзінің пісетін уақыты бар ғой
біз жетінші кластың сынып оқушысын университетке түсіру керек деген і рұқсат беру керек деген сонымен тең сияқты да
ол түсу керек қой қоғам деген оған дайын болу керек оған келу керек
тәуелсіздігімізді алғанына жиырма бес жыл болды
сол кезде тасталынып жатқан балаларымыз жиырма жиырма беске келді
неге мен тастанды бала именно осы тастанды баламен жұмыс істеп жатырмын
сонда ана мен жаңа сөйлесеміз біз жаңа қызға жаңа айтып отыр расында да баратын жерлері жоқ тұратын жерлері жоқ балаларын асырай алмайды
біз қашанғы бұларды алып алып жаңағы ііі өкімет қаншама мысалы жағдай жасап қойды
жаңағы қаншама жетімдер үйі бәрі жақсы
бірақ ер азаматтарымыз неге мына қызды тұрмысқа шықпаған екен
жас екені біле тұра өзінің істейтінін ойнасын ойнап алады да дүниеге бала әкелетін кезде тастайды да кетеді
неге олай тоқалдыққа рұқсат беру керек
оның психологиясы өзгеру керек
міне әдемі қиінген бір қыз отыр қасымызда басталды
мен мысалы әйелім бар дейік мына қызға қараймын ғашық болып қалдым

мына қызға неге ғашық болмайсың үш баласы бар
өйткені ол былай киінген жоқ ол а ол несіне киінеді балаларын асыра алмай жүрсе
түсінікті енді әсел әсел жаңа ринат сіз сізді
мына жерде кішкене тақырыптан ауытқып жатыр
қазіргі заманның жігіттері бұрынғыдай емес сері емес сол сияқты бізді асырай алмайды деп
жарайды мен келісемін бір елуден астам пайызы бар шығар бірақ қалған отыз пайызы тоже адамдарда бар
который осы нелерден а ы неден әйелінің жағдайын жасайтын әйелімен бірге ақылдаса алатын және де өзінің жауапкершілігі бар адамзаттар
сол себепте де біз неден ы менің бүгінгі айтар ойым жалпы егер де азамат өзін асырай алатын болса жаңағыдай екі әйелді бірдей қамтамасыз ете алатын болса
оларға не і не только материалдық а еще рухани жағынан көңіл бөле алатын болса
бұл бір тараптан бізге де пайдалы екінші жағынан ер азаматтың өзіне өзіне деген пайда болып саналады да егер сіз осылай ыыы бірнеше тоқал болып тисеңіз
сіз сол ы сол үйдің бәйбішесімен бейбіт өмір сүре аламын деп ойлайсыз ба
иә өйткені екеуміздің де яғни жақсы көретін ыыы яғни жақсы көретін адамымыз бір
әрине екі әйел болған екі әйел бір отбасында өмір сүре алады себебі егер де екі жаңағы әйел шынайы жаңағы ер адамды жақсы көретін болса онда ол сүре алады
әйелдер азаматтар ал үйдегі балаларды кім ойлайды
білесіз бе ііі өзіңізді қойыңызшы баланың орнына
екі әйелдің баласы бір үйге келген кезде екеуі ойнап жүр ешқандай психологиялары бұзылған жоқ қазір бала емес үлкен еркек әке шешелердікі де бұзылып отыр ғой
ол әйел бір әйел айран екі әйел ойран дейді
екі әйел алғанның дауы үйінде дейді
және де бір данышпан айтқан бірақ есіме түспей тұр екі әйелдің басын бір асханаға сиыстырғаннан бүкіл европаны қосқан әлдеқайда жеңіл деген
сондықтан да екі екі әйелдің мәселесі ол бетперде ғана да жай ғана
ал шынайы өмірде ол тіпті апалы сіңлілер бір үйге сыймайды
туған анасымен сыймайды бір асханаға енеңмен сыймайсың
жоқ шынымен ғой екі әйелдің басын өте қиын қосу ол ол өтірік пәлсапа ол пәлсапа әңгіме
арнада қысқы ғана жарнамалық үзіліс біз бағдарламаның келесі бөлігінде тоқал алу сән бе сол сұраққа жауап іздейтін боламыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз тоқал алу мәселесін қызу талқылау үстіндеміз
неге сонда ыыы қыз тоқал болуға дайын болады
жас қыздар жас қыздар
тек ііі дәулет пе мұнда мақсат
балаларды жетім қылдырмау болу болу болады да әйел затында
ал ер адамдардың мысалы жауапкершілігі болмайды
сол себепті балалар жетім балалар көп мысалы айтқанда
оның балалары жоқ өзі тоқал болуға дайынмын дейді
ііі мысалға қазіргі жалпы мен емес біраз қыздар бар неден осы екінші әйел болуға келіседі
бұл жерде анықтап алу керек жаңағы екінші әйел ол яғни құл емес
оны сен бәйбіше екеуі күндес сияқты болмайды бұл жерде
и мысалға қазірге заманда яғни бір жаңағы айтывотыр ғой қазір киіз үй жоқ деген сияқты
екеуін екі бөлек ұстауға болады бұл жерде барлық мәселе азаматқа келіп тіреледі
егер де мен азаматты жақсы көретін болсам мен оның хоть ы екінші хоть үшінші әйелі болуға ы келісемін
не себепті өйткені ол маған өзінің түрде яғни ұнады және де өз неде маған рухани белгілі таңда маған қолайлы болады
әйелдер еркектермен теңбіз дейді де содан кейін барып еркектерді басып тастады
бейшара болып қалған еркектен қандай үміт күтесіздер
бейшара қылдырасыздар да сосын ойбай біздің қазақтың жігіттері нашар дейсіздер
жоқ о бейшара қылдырмаңыздар тең право дегенді алып тастаңыздар
бәйбіше де ыыы ренжиді тоқал да ренжиді сонда ішіндегі ең бақытты болып жүрген ер азамат болады ма
әлде екеуінің екеуінің менің ойымша екі әйел сыйыса алмайды қай заманда да қай қазіргі заман болсын
бұрынғы заманда ол бұрынғы заман мен қазіргі заманды салыстыруға болмайды
бұрынғы заманда киіз үйлер болды
бір әйел алады бір үйге үйге орналастырып қояды бала шағасымен екінші әйел
ал қазір ондайға мысалы ер азаматтарымыздың жағдайы келіп тұрса енді қазіргі уақытта үйдің формасы кішкене өзгеріп кетті иә
мысалы қараңыздар қазіргі уақытта егер мысалы бізде неге ы біз ең бастысы қолға алуымыз керек қыз тәрбиесін
отбасындағы қыздардың қыздардың тәрбиесін
мысалға айтыватыр иә ұлдарға тиіспеңіз
иә ер азаматтарды ер азаматша тәрбиелеу керек те қыз балаларды қызға қырық үйден тыю деген мақал бар иә
неге қырық үйден тыю
қыз баланы әрқашан да қазақ халқы қонақ осыны сыйлау керек осы қызды мысалы ертең қыз мұраты кету деген иә
сонда ііі қыз балаларға ііі бізде өте құрмет үлкен
ол мысалы ертең барып біреудің тоқалы болып екінші үшінші әйелі болу емес біздің мақсат
біздің мақсат қызымызды әдемі қылып иә дұрыс айтасыз
сонда мысалы ол қыз тоқал болған қыз ертең қалай ана болып қалай
мысалы і біреу өзін екінші орында тұрғыза алмайды ғой мысалы
қазір былай ал жарайды жаңа келген қыз иә
мысалы мына ринат жігітіміз жаңа ғашық болдым деп сөз айтып отыр
бұл баланың үйленген бе мен үйленген жоқпын мен әлі ізденіс үстінде десе қыз бала сенеді ғой
өйткені осылай киінген соң мен оған жабысамын да алдап кетемін
мен айтып отырмын жалпы ыыы жігіттердің ойын айтып отырмын бұл жерде
оның айтып отырғанына барлықтарыңыз енді келісіп отырған жоқсыздар ренжіп отырсыздар
бірақ ринат әркімнің көкейінде жүрген сөзді ашық айтып отыр
иә сондықтан ренжімеңіздер ана қызға айтайыншы ыыы
ммм колледжде сабақ бергенде екі топ и қыздар бөлініп екі топқа пікірталас болды осылай мхм
әлгі жігіттердің ыыы алдап тастап кетуі баласымен екі екі топ қыздар бәрібір
таласып таласып таласып келіп не жақ жеңді жеңіп келеатыр әлгі әлгі тастап кеткен дұрыс емес деген жақ та
иә сол кезде ана ыыы жеңіліп бара жатқан жақ айтады жаңағындай қыздарға айтады сен неге дейді және де ііі жігіт сені ешқашан зорлай алмайды дейді
сен өзің барып жаттың өзің туып алдың өзің кінәлісің деді мұнда қазір әйелдер мен еркектердің текетіресі болып жатқан сияқты
қалай әйелдерді кінәлі қыламыз сол әйелді алдап түсіретін еркектер ғой
иә мысалы әйел адам әйел адам әр уакытта сезімге сезімге беріледі сөзге сенеді
еркекті әйел адам ол әкесі ағасы ретінде ол всегда еркекке арқа сүйейді
бұл кісі алдайды деп ойламайды
кез келген әйел қыз болсын мынау ер адам мені алдап кетеді ау демейді
себебі ол әкенің ағаның образын көреді ер адамнан
еркектерге сенбеңдер мен өткен бағдарламада да айтқанмын осыны
еркектер алдайды деп отыр жоқ
енді қыздар да алдауы мүмкін ғой ондай бар ғой несін жасырамыз
ол өте сирек дәулетіне көзі түсіп ондай бар ғой өте сирек
жоқ кім тыңдаңдаршы мысалы мен мен сұрақ қойғым келіп отыр осы ерлерге
үйленген уақытта сіздерде уже ой болады ма мынаны ала тұрайын сосын жағдайым жақсарған соң жаңасын ауыстырып алармын деген
әйелде ондай ой болмайды
әйел семьяға кіргенде мен осы ііі семья жанұя құрсам екен бала ы тусам екен
сосын бала туғаннан кейін бір бала болса да әйелдердің ұраны бала үшін деп өмір сүреді
еркек мысалы екінші тоқал алыватқанда ол уже баланы ойламайды ұқтыңыз ба
а баланың баланың все равно жүрегі ауырады
мысалы міне осы ммм ы передачаны көріп отырған біреулер айтатын шығар мынау неге умный ақылды болыпватыр деп ақылгөйсіп
ақылгөйсіп емес мен өзімнің өмірімдегі ащы тәжірибемнен алып отырмын
мен үш балам бар
мысалға балаларға қиын түседі ата ананың ортасында кикілжің болса
а тоқал деген ол вообще балаларды ііі басып тастайды совсем
ұл балаларды тем более жаңа бар ғой нәпсі қуып ол барды иә мына ер адам баласы болып қалды міне
сонда үйдегі балалар мына бала жаңа тастанды болып қалу керек пе
қоғамымыздың болашақ құрты дейді бұндай балаларды
тасжүрек балалар болады
өйткені өзінің і тегін белмейді ол бала
енді мен заңгер ретінде айтып өтейін көреремендер ойлап қалар бізде екі әйел алуға рұқсат бар деп
жалпы біздің қазақстан республикасында ең алғашқы мың тоғыз жиырма бірінші жылы он төртінші маусымда декрет қабылданды түркістан автономиялық орталығында екі әйел алуға қарсылық туралы
сол декрет бойынша совет өкіметінің кезінде де біздің заңымызда екі әйел алуға заң жүзінде шектеу қойды
ол совет өкіметінің кезінде қылмыс болып танылды
тәуелсіздік алдық тоқсан бірінші жылы
ең бірінші біздің парламентте екі мың бірінші жылы амангелді айталы ағамыз көтерді
екі әйел алу институтын біздің отбасы неке кодексіне енгізу туралы
бірақ көпшілік дауыспен ол қабылданбады
одан кейін екі мың сегізінші жылы көтерілді бақыт сыздықова ханымның қарсылығымен қайтадан қабылданбай тастады
және біздің қазіргі сол жерде жаңылмасам ыыы депутаттар онда көп әйел алсақ көп еркек алайық деген мәселе көтеріліп кетті
енді тыңдаңыздар қазіргі отбасы неке кодексінде тек қана бір ғана әйелге рұқсат
егер сіз екінші әйел алғыңыз келсе бірінші әйелмен заң жүзінде ажырасасыз
содан кейін ғана екінші үшінші әйелді әрі қарай алуға құқықтарыңыз бар
біз бір нәрсені ұмытып кеттік ағайын
ыыы жаратушымыз бар алла тағала
рұқсат береді ме бермейді ме дегенге бір ақ қана жауап алла тағалам құранда рұқсат берген соң біз оған қарсы шыға алмаймыз күпірлік болады
бірақ құран аятына қарайық
шариғаттың көзқарасымызды айтсақ үйленіңдер екеуге үшеуге төртеуге бірақ сендер әділетті болсаңыздар дейді
әрі қарай айтады бірақ сендер ешқашан әділетті бола алмайсыңдар деп алла тағала иә шешіп тұр
сіз өзіңіз ыыы тоқал алуға негізі қарсы емессіз бе
мен негізі ал қарсы деп айта алмаймын себебі біз құдайдан қорқамыз
бірақ иә бұл көп әйел алу мен сіздерге айтайын көбісіне это будет нонсенс орысша айтқанда
негізі әйел баласына алланың берген мейірімі рахымы
себебі біз ер азаматтар жәннатқа болу үшін кіру үшін көп шарттар орындауымыз керек
әйел баласына ешқандай шарт қойған жоқ
өте жақсы көреді өте ерекше көтеріп қойды
үш есе анаңа істе жақсылық анаңа анаңа сонан соң барып әкеңе деп үш есе ана ретінде көтеріп қойған алла тағалам әйел баласын
бірақ ақ қана шарт қойды күйеуге күйеуіңің батасын ал деді
бағанадан еркектердің ыыы жаңағы еркектердің адал еместігін еркектердің екіжүзділігін айтып жатырсыздар да
неге біз әйелдердің пәктігін ұмытып кеттік
семьяның негізі әйелдің пәктігінде жатыр
неге әйелдің тазалығында жатыр
әйелдің санасының тазалығында жатыр
әйелдің ниетінде жатыр
ер азаматта бірінші кезекте жауапкершілік болу керек
ер бала еркектің тәрбиесін көру керек
баяғы заманды көксесе баяғы заманның ер азаматының рөлін атқару керек
бір емес бірнеше ауыл бірнеше ағайынды басқарған ер азаматтар болды
бір атаның сөзінен шығып кетпеген іні бауыр болды
қазір әкені ағаны тыңдаватқан маған тауып беріңізші бауырды
біріншіден саусағыңызды шошайтпаңыз да екіншіден мен сізге айтарым
мына кісі айтты ғой жаңа иә әйелдерге теңдік берілді сол кезден
енді сіз қараңыз да содан бергі содан бергі бүгінге дейін тастанды баланың санын санаңызшы
тастанды баланы тасатыватқан кім санаңызшы әйел адам
қыз бала мына еркек мені тастайды деп қойнына бармайды
бір жатып кету үшін барып ол қызды алмайтынын біліп тұрып соның қойнына барып бала істетіп кетіп отыр
неден ііі кәрі қыздардың көптігі
ұлтты бұзылады ұлтты құриды десе бірінші қызыңды құрт дейді
қыздар міне араб түрік көрінген ұлттың қолтығында кетіватыр неге біздің еркектің үйдегі еркектің отбасының тәрбиенің әлсіздігінен
себебі қыздар әйелдер неге еркектен жоғары болып кетті иә неге бағынбай кетті
себебі еркектігін көрсететін не әке не аға қалмады
ер азаматтар қазір саунада көшеде қазақтың қара қыздарын аңдып саунаға моншаға тасып жүр
мен еркек болсам ана қыздың жағынан бір тартар едім қайда сенің әкең тәрбиең не қылып жүрсің сен ұлттың анасысың дер едім мен еркек болсам
мынау сандуғаш қарындасымызға мен қосылмақшымын себебі ең бірінші айтып кеткенім қоғамдағы ер азаматтың өзінің ер ер азамат екендігін өтеп дәлелдеп иманды болу керек біріншіден
екіншіден бұл екінші үшінші әйел алу деген жаппай емес кімнің тағдырында бар одан кете алмайды
біз бағдарламаның келесі бөлімінде тоқалы бар отбасында бала қалай тәрбиеленеді соны анықтайтын боламыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз тоқал алу керек пе мәселесін талқылап жатырмыз
енді мен бұл жерде бір сұрақ қойғым келіп отырғаны енді тоқалы бар отбасындағы баланың психологиясы қалай болады
ол ыыы әкесінен көреді анасынан көреді
ол соны кейін оны қайталауы мүмкін бе
ең біріншіден тоқал алатын ыыы отбасы отағасының отбасындағы туылған баланың психологиясына үлкен әсер беретіні сөзсіз
өйткені ол бала өскен кезде иә жалтақтап қалмайтынына кім кепіл иә
ол бала әрқашан да ұрыстарды көруі мүмкін
ұрыс кикілжің әрқашан да осындай бір қызғаныш
қызғаныш көретін баланың психологиясы өте әлсіз келеді
оған қалай көрсетсең қалай оған ыыы көрсетпей ақ та баланың психологиясы өте сезеді сезімтал болады
ііі өкінішке орай баланың психологиясынан ол психологиялық денсаулығынан тіпті былай алшақтап айналып кететініне мен сенбеймін
тіпті психологтарда сенбейді өйткені біз адамбыз
ы адамның жаны бар иә мінезі бар

ыыы бала енді ер адамның тұра тұрыңыз
дінді мемлекеттердің психологы басқа жоқ дін емес андағы психологияны алып келіп
жоқ бақытбек аға егер балаға кішкентай бала өсіп жатыр иә ұрыспай керіспейтін үй жоқ па не
жоқ қазақстанда он алты миллион халық бар
оның ішінде қаншамасының үштен төрттен әйелі бар

көбімсі келеді сіз ғана емес бәрін білетін кішкентай балалар сондағы балалар ертіп те келеді ғой қараңыздаршы өздерімен бірге
сізбен тіпті айтуға болмайтын нәрсені сіз айтпаңыз
ең бұл жерде еркекке қатын табылады
қатынға бай табылады балаға толыққанды отбасы әке ана табылмайды
балаға еш уақытта махаббат мейірім сүйіспеншілік жетпейді
сіздің махаббатыңыз балаңызға жететін шығар бірнеше әйел алсаңыз мысалы басқа еркектердікі жете қоймайды
сосын апарып бір анау ер адамның өзінің де жүйкесі тозады ғой
ол үшін біз ол үшін біз білесіз бе рухани рухани дамуымыз керек ол үшін
рухани дамыған сіз кімді айта аласыз айтыңызшы ондай адам жоқ
біз олай ажырасып басқа әйел алған дұрыс па немесе ы ажыраспай тоқал алған дұрыс па қайсысы дұрыс
мысалы қараңыз мен қайтадан осы осы жерде қайтадан әселге оралғым келіп тұр
әкеңіз әкеңіз сізге ыыы үйге үйге тоқал алып келсе сіз қалай қарайсыз
қандай көзқараста бұл жерде негізі қыздың тарапынан обьективті көзқарас керек
кішкене эгоизмді қоя тұру керек
өйткені ол әкелген бала да қоғамның мүшесі
екіншіден бұл жерде обьективті көзқарас бойынша мысалға қараңыздар міне қараңыздар если сізде жаңағы ыыы кім айтып кетті ғой
бақытбек мырза кешіріңіз сіз сол ыыы тоқалды әкелген адамның баласы ретінде өзіңіз қалай қабылдайсыз бала ретінде
мен оны яғни оны былай ыыы оның жағдай жасаймын который оған ана махабаттын алуға әке махаббатын алуға
бұл деген сөз яғни қараңыздар
білгілі бір таңда мен екі балалардың арасында қараңыздаршы екі екі несінен
эгоизмді не үшін басу керек өйткені маған да ол тиімді не себептен дейсіздер ғой
мен де екі баланың яғни олардың арасында араздық болмайды
менің балаларым жақсы өмір сүреді сәйкесінше олар да яғни қатарлас болса яғни дос ретінде қабылдайды деген сияқты
қазіргі таңда әкесіз өскен баладан гөрі сол неден тоқалдың яғни екінші яғни екі мамасы болған және де бір әкесі болғаны әлдеқайда жақсы екендігі
ал енді қараңызшы
жарайды еркектерді не қолдау мақсатында бір сөз айта кетейік психология тұрғысынан қарағанда
еркек адамның психологиясы әрқашан өзгерісті талап етеді
неліктен бізде мынандай әйелдер көкбет болып бара жатыр иә әйелдер өздері қінәлі
ыыы тіпті жай ғана өздерін бастарын шаштарын жуа алмайтындар қаншама көп
жылдан жылға өзіне қарай алмайтындар да көп
сондықтан еркек өз әйелін кішкене былай ысырып қойып бір екі рет айтады содан кейін еркектің көңілі қара қала бастайды
сөйтіп ол басқа әйелге қарай бастайды
содан басталады жаман ой тоқал алу жаңағы екінші әйел алу деген сияқты
бірақ сіздің айтқаныңыздан емес
сіз айтывотқан махаббат болады екі бала бүйтіп бүйтіп жүреді бір бірімен құшақтасып жүреді
жоқ бұл кісіге не ете бермеңіздер бұл кісілер келешектің і келешектің ііі мемлекеттің келешектің ойы
сондықтан сіз өйтіп тиісуіңізге мен мүлдем қарсымын
көңілдің кірін шығарсаң
түседі шындықтың сәулесі
жүректің көзі ашылса
адамзаттың хикмет кеудесі мен айтайыншы
иә мысалы бар ғой қазір тоқал бәйбіше деп соғып отыр иә еркек өз нәпсісінің құлы әйел өз нәпсісінің құлы
мен біреуге тоқал болсам мен қатырар едім дейді
ешкім бұл жерде баланы перзентті болашақты ойлап
ұлттың болашағы бала
баланың психологиясы дұрыс болмағанда ол қоғамда қалыптаспайды дұрыс адам болып
ол бала да ертең әкесі сияқты жауапкершілігі болмайды
себебі себебі мен де баламын иә
менің де әке шешем жаңағыдай әкемнің екінші тоқалы болды мен бәйбішенің қызымын
мені тоқалдың баласы өліп қабылдамайды
әмір жүргізе алмайсыз өгейлікті болғызбау керек
сіз солардың ортасында тұрып келіңіз
тұрдым мен
тоқал алу керек емес ешқандай да екі әйелдің баласы екі рудың екі рулы ел дейді мысалға
ол екі әйелдің баласы түгілі ағайынды екеуінде баласы сыйыспайды үйге
қыдырып келсе мысалы балаларымыз бір күнге ғана шыдайды екінші күні ұрыс төбелес шығады ол екі әйелдің баласы өмірі сыйыспайды ол
жаңағы еркектің ақылы көп болуы керек кәрі қызды аласыз ба тоқалдыққа ал
кәрі қызды ешкім де алмайды бәрі жас қызға қарайды
бүгін ііі қызу талқы болып жатыр бірақ зәуреш апам үнсіз отыр
тоқалдыққа екінші әйел алуға мен қарсымын ол бірінші
амангелді айталы осы заңды парламентте ыыы өзі ұсынғанда ең бірінші қарсы болып әбеке сіз осыны тоқтатыңыз
ааа ел түзеймін десең бесікті түзе деп бастайды
бірдемені өзгертеміз десеңіз балалардан бастаңдар
осы балалардың әлеуметтік жағдайы қалай қандай
олар қандай семьяда тұрып жатыр
олар әкелік аналық қандай тәрбие алып алып жатыр
олардың тамағы не
олардың алып отырған білімі не
олардың көріп отырған мәдениеті қайда
осыған көңіл бөлейік
бірінші осыны жеткізіп алайық содан кейін әлгі
өмірімде ең жақсы көретін менің бірінші жақсы көретін ол әйел азаматының ол менің әкем
ааа әкем ііі осындай үйде бір семьяда бір ақылдасатын жағдай болса зәурешті тыңдайық зәуреш не айтады деген
сондықтан мен түсінгенім ер азамат та и әйел азамат та бір бірін ыыы тыңдау білу керек
ер азамат та ааа әйел азамат та сыйлау білу керек и түсіну білу керек
ааа мына баланың мен тыңдап отырмын қызық ыыы сондай это самое
і сіңлілім осындай жас кезіңде махаббатыңды тап та шын жүрегіңмен сүйіп отбасын құр
сол махаббатыңнан айырылма
ал енді басыңа күн туса сонда ғана кел
біздің мына ұлттық психологияны и әлі не етпеген неге де осындайды осы тоқтату керек
зәуреш апай өте орынды айтты міне әкесінің өзі зәуреш не айтады
баяғыда да бір әйелдің айласы қырық есекке жүк болған дейді
қазіргі төрт бес тоқал ұставотқандар да сол әйелдің ақылдылығымен сол әйелдің парасаттылығы сол әйелдің көнбістігімен ғана еркек болып жүр
талай еркек әйелдің ақылдылығымен
енді бүгінгі бағдарламамызды түйіндейік қортынды ой айтайықшы
апамыз айсұлу апамыз
қортынды ой айтқанда енді жаңағы тоқал тоқал деватсыңдар ғой
ол тоқал алудың ешқандай қажеті жоқ
қазіргі заманда ол ешқандай сыйыспайды
жаңа сандуғаш баяғыны айтсаң зәресі қалмайды
ол баяғыдағы әкелерін жаңа айтып отыр ғой зәуреш те мақтап әкемізге
баяғыда барлық адам үйдің бас иесіне бағынған
ыыы бүкіл ауыл сол елдің жаңағы ы сондай үлкен бағындыратын ақсақалы болған сол
қазір ешкім де бағынбайды ешкімге
байқап тұрсыздар қазір бәрі жетілген
о заман мен бұл заман тең емес
сол үшін мен тоқал алуға қарсымын мына қызыма үш балаңды қайта өзің бақ не қыласың күйеуге тиіп күйеуі құрысын
үш балаңмен өзің жетілесің әлі мен айтайын дегенім м ыыы жалпы махаббат мына екі адамның бір біріне деген сенімінен құралады
а егер де үш оған үшінші адам қосылатын болса ол отбасы болмайды
сондықтан да мен мынау ііі өсіп келе жаңағыдай ііі кейіпкеріміз айтқандай қыздарға айтарым біреудің і отбасын бұзғанша одан да өздеріңіз өз жолдарыңызбен кеткен дұрыс деп ойлаймын
енді ортадағы өзіміздің бас кейіпкеріміз біз сіз бүгін бүкіл і бағдарламада і талқыны көрдіңіз қарсыны да
өзіңіздің пікіріңіз өзгерді ме
қандай ой түйдіңіз бүгіннен мен ойлаймын тоқал алатын ер адамның өзіне байланысты болады
ең ең самый главный адам сол жерде ер азамат болып тұр
екі тоқал алады ма тоқал тоқалдарды билеп төстеп билеу керек екенін білемін
енді пікіріңіз өзгерді ме
өзім балаларыммен ғана қазір өмір сүргім келеді
ммм уақытша қазір тоқтатқым келеді тоқал болғым келмейді ешқайсысына вот мінекей
балаларыңыздың жаныңызға оралуын бізде тілейміз әрине рахмет
қазір міне телеарнаны қаншама адамдар жастар көріп отыр
мына жастардың да санасын уламау керек тоқал туралы
ең бастысы алған сол құдай қосқан бірінші әйел құдайдан дейді
сол құдай қосқан жарымен бақытты болып мынау қоғамдағы әлеуметтік мәселені жөндеп міне мынадай қыз келіншектердің балаларын бауырына беріп тоқалдыққа қызыққа айналдырғанды қою керек
біз қыз бала мен әйел адамның абыройын асқақтататын мысалы ер азаматтар
әр ер азаматтың артында сіздің әйеліңіз анаңыз қызыңыз тұр
сол сияқты сіз қадірлеңіз
әйел мен қызды қадірлегенде ғана біздің қоғам біздің ұлт түзеледі
тоқал алу қоғамда әлі көпке дейін қызу талқыланатын мәселеге ұқсайды
жақтаушылардың да даттаушылардың да бұл ретте өз пікірі бар
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой
аман сау болыңыздар